<hesitation> Io zany misy manko e sasany da hoe mana sira e mahay mahandro sy gn'akoiza mihinsy e fahitako enazy fa ano zany rehefa nahandro raha kidikidy izy da mila hoe lanzalanzainao aby e raha agnatiny ohatry e menaky, gne sira, gne fangarony akoizay zany da hita hoe sy miova gnasarany amiza.